لو كان بإمكاني أن انا اختار اعيش حدث معين كنت اخترت أن انا رجعت بالزمن لحرب أكتوبر وعيشت وحضرت الحدث ده كله من أوله لاخره وكنت شوفت ازاي الحرب قامت وازاي مصر دافعت عن بلدها وازاي الجيش المصري عمل كدا كنت اتمني أن انا ارجع اول للحرب